Karazana desera le hoagniko malôha aroa kida avakeo manga, zah mahalany manga araiky agnatin'ny andro araiky avakeo zah mahalany kida koa, fa totaliny amizay o manga i fito, fito ake, fito agnatin'ny herignandro, avakeo kida ndraiky zah mahalany kilao roa agnatin'ny herignandro e, oh laniko tsara be ke avakeo amin'ny legioma ndraiky <hesitation> pomme de tera ndraiky karaoty i reo hoaniky agnatin'ny herignandro le i kilaonazy igny samy kilao raika raika amle legi- amin'ny pomme de tera kilao raiky avakeo amy karaoty kilao raiky.